अमेरिकत् अगते बेसि उनत्मन ब तेक्नोलोजि पेसि बिवहन सिल किन्त बत मनमे। भै क्ēनेगे पोसो तिबित् त्ēपिल अगर् अमेरिकबेते बत मनमे ते बहुत् उनतहसेबे। अरु अमर् बत मनमे कोलो देखर् ए बबे। पर्पनि जोहते हिख देखर् तेपे। भिभिन देखर् नगरि बिवक्ति हखले अमेरिकत् बुखबकरि। भोल किस निति असिकर् अत केसु बिवक्ति अमर् अमेरिकत् प्रएअजिपोस्। अमर् देखल केसु परिमन प्रबजन ह। प्रबजन कत किपिल बोलसल् जरफुलर्। हिख गत हबप्ने बनेज देखत हबप्ने। अद्खन त्ēर् हमज गित ते देखन्। ए खेतर् असर् अनस्तन जोगेदि। ए केसु खेतर् तमेरिकर् ब। प्रबजन देखत अर्पहिज कत किपिल बोलसल् जरफुलर्। Ēने प्रबजन बिभिन देखन। हमस सिस्ते कोल बर् हबिध सिस्ते है। भ अर् जितो नेके हमस ए। प्रबजन मर् तप बै देखि। <hesitation> भै देखि जितो ब्रह्मन हेतो अधेख सरस।